أني في المكان اللي نعمل فيه في حوالي أربع نوافذ بس <hesitation> المكان مفتوح ولما تطلع الشباك تحس إن الهواء المنعش تحس بالهواء المنعش، لكن <hesitation> في الغرفة فيها أربع نوافذ غير برة في <hesitation> في نوافذ واجدة لا حصر لها.